Are ochuwue okule mi kuo, mi ri muan ochuwue nka ki befom ochuwue nten eche mi le nten gbede mkpe nyuoro le bom, ntanke abo ibano ochuwue nyuor le bom gbede ntanke abo are ki beleki le mpam kike iji bbam iyuor le mpam li ji ayi che nde okuo bom obano le mior eyue ke oke ka bole ley are ke belenu mpam afe yuorro nyuam okuabo kuo chuli ibano mi, okper abo kper ole areto ajenkuen ekun tact apia ka kue le ofa aba ayche mpia kabo kue le ole ley ali nyuam bekelemi kel besensen are be sen befa ochuwue nue mpia linu nyinu berue mi mbi yin ayi mi mpie nka wab mi mpie ewah kue kue kue le oley yi ri le mi yiye eh nyi nkibo li ley mfaki kiki lebo ekumta inab ekiabo lemi ki ki lebo ekum tack elebiyi oma wushu wushu liba ayi che nde ilabo nyi, wanu wanu atel mpi ohe che egbena ebarro gbena ibarro ifiki yuora nyuam yiche nten e che iri le yi mmal nkubo ajenkuen lishani ayi mu echu ife areto wab bekelo li iri nyuam be barrow ochuwue befefe agbaro ahabo befefe betuo befefe so yi mi mbi puat ibaro ye mpie pie ifaki wushu ochuwue omabome emmal nab e ki kue ekuntals ekuntals aba lejue malo inab ekumtals abang lejue emalo etelo ekumtals abang lejue ma ma wushu wushu afuale yioo